L'aspirapolvere al e cumposta da ün mutur ch'a tira via l'aria e pöi al e faita dë plastica, a ie ün tübu e pöi 'na spasula al funs, ch'a pasa sël paviment e ël mutur cuandi a tira fora l'aria a fa, a tira co sü le briciole e parei a të pulida ël paviment